Rritja e shpresës së jetës ka sjellë një popullsi më të moshuar, që ndikon në ekonomi, në sistem shëndetësor edhe në tregun e pftihën. Shoqëria duhet me u adaptue për me mbështetë një numër më të madh të të moshuarve, duke siguruar ndihmë edhe mundësi të përshtatshme.